في يوم من الأيام كان في شجرة بتعرف تتكلم مع الناس اللي بيقربوا منها فكان في واحد رايح يكتب على الشجرة حاجات حزينة عن حياته فالشجرة بدأت تتكلم معاه و بدأ هو يعتبر الشجرة دي صاحبته و كان كل يوم بيروح يحكي معاها و تحلله مشاكله و بدل ما كان بيكتب عليها بقا بيتكلم مع الشجرة و هي بترد عليه و لما حكى لصحابه مكانوش مصدقين الموضوع ده فخدهم و خلاهم هما كمان يستكشفوا الشجرة دي